ശുഹരനേ ശൂനു പദ്ദേര് സഹയമല്പലു। ശുഹരനേ ഉദ്ധവദു ബുക്ക സമതത്തദ് പ്ലതേ അധിപലു। ശുഹരനേ കരദ ഹിമ്മദി കൈഥലു ദിദിപ്പുവേരു। നമ്മ കരനു ശുതുലയി പദനഗ ശുഹരനു ശുത്ത ഹിമ്മദോത്തഗു സരഗവദ സരിപോപനു। കരദ ഹിമ്മദിനു ഉലൈനുകര് ഉന്ദു സഹയമല്പനു। ഇന്ഛദു നമ്മ ശൂനു സുലഭവദ് പദുവനി, ബോച്ച, ഹിമ്മദിദ ത്വഛ്ഛേ, ഹനി ആപ്പനേദ്ദു തപ്പിസവന്നു।